لوكان نكون معلم و يفقد الطلاب انتباههم، نحبس الدرس نعطيلهم مهلة يريحو شويا و نعاود ندخلو للدرس باش يكونو منتبهين.